Yes a good to know about ley people or ley person you want get marry to both ley man and ley woman because marriage la na one day thing la na two day thing la na one year thing la forever so if you na make ley rightful decision to say ley person you going marry you na know neh you jeh rush to go you marry neh la a can lead to some people dying soon because ley will be grieving until ley will jeh fall down and die with pressure so a good you check your friend know them where ley coming from what ley doing what ley love doing before you get into marriage with them.